Chutun yelonjan taku, taka iin lulu tajan takain taka yelo, takuvete naixhí iin yuanxhi ñaña, tu nayu luku jan ndaxhi lujan, jan veité xunan tanelujan, kunxuxhi alcohol yunja lujanxi le'e ñajan na kuvete xhixi, hiyo'o onre vente xhité tujan tajan ndo ndakanoi yeyen hú nixo nayivii navetete ñaxhi iinxhi ñatu ñavetexon ndakaxun taveete xo'ó.